Tui si tausia nga tsunehi <hesitation> sushi hi atui paa ngai viewin kaxia. Ni apik takin hei restaurant tsaka nga <hesitation> ansorang teiju atuita i aaman tipu atawa hei <hesitation> ang fish manang tsihi aahianeng nga taa tuna, <hesitation> fatty tuna ante khankeha atauta atui boka. Ni adang vele tsuhi truffle nga hi antena hi atui paa ngai viewin kaxia. Maase atawe mima hei truffle tsu miso raman nga pesan avans hea. Heng hi awel teilei tutei avans verew lutuka indian raman nga tsune. Tsuan adang vele tsuhi hi steak antia bonsa atui lai ang hieneng tsu. Kengtei two to four days anda hi dry aged ngat hei tsu. Ni as i ama hi atui na. A flavor hi anga emema maase aman hitau tahi ua giuang. Tei atawu le emem ta <hesitation> atui vil nain atawu heng two to four days ani tsu.